Parasut ndia ala taon neme si'di untuk ana la lo poin na besak ka ana sanga pesi mai ndia sone ana la'ok fa-fa losa ana pesi lo dae boe ana la'ok fa fa hatak ndia bisa Ita hatak.